أفضل وأجمل زهرة شفتها كانت وردة الجوري, شفتها في حديقة عندنا في الحي, كانت ملونة ومنعشة ريحتها عطرة يرد الروح, كنت اشوفها وهي تنفتح تحت الشمس, وكأنها لوحة فنية, أحب أوقف عندها واستنشق ريحتها الجميلة العطرة, تذكرني بجمال الطبيعة وبساطتها, سبحان الله.